अब जन खिड़क्यू शीशा टूट्यूं चि। अब यन त नी चि कि आप सिर्फ एक छ्वटा हिस्सा ते बदलला। स्वो पूरू शीशा ही बदलण पणौलू आपते। बड़ा आरामा से पलि ते शीशा ते निकाल द्यया। तेका बाद खिड़क्यू नाप ल्यवा, चारि तरफ बे कथ्या लंबाई चि, कथ्या चौड़ाई चि खिड़की। ते नाप लिकरी ते आप बजार जवा, शीशा वला मूं। अर ते नापो साइज ज्वो चि कटवे द्यवा, शीशा वला मुगे। शीशा वलु जब ते नापो साइज काट द्योलु, तेका बाद ते कांच ते घौर ल्यावा, ते शीशा ते लगावा। हां त या एक बात जरूर ध्यान रौखा, तेका चारों तरफ ना एक जेल जन सि ऊंद। स्वो जेल तेमा लगे द्योंण, तेसे हाथ कटणों डर कम रौंद।